أول حاجة بنعملها بنحط المكوى وال- والتيش- وال- متلاً لبس في مكان مستوي في الطاولة ويكون مسطح وبعدين بناخد الأكمام للأمام نصفها وبعدين نكواها وبعدين بنرجع نعاودلها مرة أخرى ون- نكوي بالطول، وبعدين البنطلون بالطول وهكذا تكون العملية معايا.